באלניסבה להאד סיארה לי כנהשוף פיהא האד סיארה טוט אובסיונ ו אלתמנ דיאלהא רכ’יס עלא בז בזאף אלסיארות לי כאיןין פי אלסוק דאבא, ובאלניסבה לקונסומאסיון מן אהסן סיארות לי כאיןין דאבא מא כתכ’לש בזאף דיאל מזואוט ולוראקי דיאלהא רכ’אס סווא פ פי דריבה פ לאסירונס ו פ כולשי, וחתאל דיזיין דיאלהא זוין בזאף ו כ יע’ג’ב קאל אנאס, ו כתבקא שדה אלתמנ.